In kiti ja tu jatainini saánñá ku in koó kuetyó a kini xeen ka hora hora kenta te yu'uña óx ó xi kini xeen ka te ka joó a kuasuún kanta ini.